ña siasintiu ñuu ntiu ta yaa ntentiu ta ko ku´e kanintiu kò´o ku tiviti, yuva, ñaa mante ri, ña ntityi ri, ntityi ri, ña ikì´n iteli ri kuantua kana nùù ñuu ntiu ra ñaka hua siasintiu kò´o ntua ña vasi tata´n sia´si ntiu satyu kò´o ku´e kanintiu ko yavantiu ˂noise˃ ña taku kiti tu´ri yaa kiti ntoo ñuu ntiu ku´an nta ntukun ntaa ri ña taku isu ka, taku lesu ha taku, ra´ña niin ta ri saantiu ña taku lesu ha´ra tute santiu sirii, taku isu ha´ra santiu tikoo santiu ñaka ni siasintiu tyu ña kò´o ko kue´e kanintiu yava ntiura ña ika.